<noise> Ny loko manga mazava amiko zany de lokon'ny lanitra zany a, lokon'ny fahazavana, lokon'ny <noise> hoe mazava manga ny lanitra zany hoe tsara ny andro a, manga ny lanitra <noise> fa tsy takako hozy le fitenenana zany hoe misy situation tsara na misy toe-javatra anankiray tsara zany de ma- maneho an'zany ny loko manga mazava zany hoe zavatra tsara no misy eo zany hoe tsara ny andro a, mahafinaritra ny tontolo andro zany.